ljósmæður sem sagt hafa upp á Landspítalanum skildu vinnuskóna sína eftir á tröppum stjórnarráðshússins í dag til að knýja á um kjarabætur

segir stöðuna hræðilega eftir uppsagnirnar Angela Merkel Þýskalandskanslari berst fyrir lífi ríkisstjórnar sinnar samstarfsflokkur hennar hefur rætt í allan dag hvort halda eigi samstarfinu áfram dómstólar þyrftu að skera úr um

að það beri illvígt brjóstakrabbagen þetta segir fyrrverandi landlæknir sólskin hefur verið af skornum skammti á höfuðborgarsvæðinu að undanförnu og ekkert útlit fyrir að úr rætist ekki hefur sést jafn lítið til sólar í júní í í Reykjavík í hundrað ár íslensk

er einstök segir bandarísk kona sem flutti hingað til lands fyrir þremur árum eftir að hún kolféll fyrir

hestamennskunni landsmót hestamanna hófst í Víðidal í dag gott kvöld við

á Landspítalanum segist ekki getað hugsað það til enda hvernig ástandið verður þegar yfirvinnubann ljósmæðra gengur í gildi um miðjan mánuðinn uppsagnir tólf ljósmæðra á Landspítalanum tóku gildi á miðnætti

með því að setja við erum bara að vona að ríkisstjórnin sjái alvarleikann í málinu við erum tólf ljósmæður sem hættum í dag og það er gríðarlega alvarleg staða fyrir spítalann það er alltaf verið að höfða til samviskunnar hjá okkur kvenfólki og ég hef persónulega ekki mikið samviskubit yfir þessu mér finnst það vera stjórnvalda í dag lá einnig fyrir niðurstaða úr atkvæða greiðslu um sem felst í því að ljósmæður taki ekki að sér yfirvinnu sjötíu og sjö komma sex prósent félaga í Ljósmæðrafélagi Íslands tóku þátt í atkvæðagreiðslunni af þeim sem svöruðu samþykktu níutíu prósent bannið sex komma þrjú prósent höfnuðu því og þrjú komma sjö prósent skiluðu auðu ljósmæður eru sannfærðar um að yfirvinnubannið hafi áhrif á starfsemi heilbrigðisstofnana eins og staðan er í dag með allar þessar ljósmæður sem hafa sagt upp störfum og gengu út í í gær þá gerir það klárlega það er ekki af neinu að taka fréttastofa óskaði eftir viðtali við forstjóra

en fékk ekki þá veittu hvorki heilbrigðisráðherra né fjármálaráðherra viðtal þrjár ljósmæður eru hættar á

Landspítalans þjónusta við konur

eru að fæða er ekki skert en það verður skerðing á þjónustu á

þannig að eftir barnsburð þá eru konur styttra inni á spítalanum já við verðum að gera ráð fyrir því að þær þurfi að fara fyrr heim hraustar konur það er að þá fara þær heim og fá þjónustu ljósmæðra sem koma til þeirra eins og verið hefur þessi aðgerðaáætlun eins og hún blasir við mér er ekki fullnægjandi ég hef ekki heyrt í neinni

sem hefur gefið það út að hún sé tilbúin

að taka við konum og börnum nýfæddum beint af spítala strax eftir fæðingu það var hugmynd um að fá aðstoð þeirra en

við klárum þá okkar og sendum svo heim í dag gengur starfsemin nokkuð eðlilega hérna á meðgöngu og sængurlegudeild þrátt fyrir að níu af fimmtíu ljósmæðrum séu hættar störfum en hvernig morgundagurinn verður það verður

búið að ganga alveg þokkalega í dag en strax á morgun erum við komin í mjög þunga stöðu við gerum hvað við getum til þess að fá

fólk á vaktina er öryggi móður og barns alveg tryggt í þessari stöðu við gerum allt sem við getum stjórnendur á Landspítalanum ætla að halda tvo

á dag til að meta ástandið

hræðilegt algjörlega hræðilegt að þetta skuli vera komið svona hvernig líst þér svo á stöðuna um miðjan júlí þegar væntanlega yfirvinnubannið tekur gildi ég get bara ekki hugsað svo langt núna það bara verður að vera búið að semja það er ekkert annað í stöðunni ríkisstjórn Þýskalands stendur völtum fótum kristilegir demókratar og samstarfsflokkurinn

hafa fundað hvor í sínu lagi í dag um alvarlegan ágreining um málefni innflytjenda fundi flokks Angelu Merkel kanslara lauk þannig að hún hefur áfram fullan stuðning flokksins var sagður

sem stóð yfir í margar klukkustundir samkvæmt þýska tímaritinu Spiegel eru leiðtogar

gríðarlega ósáttir við Merkel og segja hana engum árangri hafa náð á leiðtogafundi e s b í Brussel Merkel er ósammála þessu

gefið Merkel tvær vikur til að finna samevrópska lausn í málefnum innflytjenda flokkana greinir talsvert á hvaða stefnu eigi að taka í þeim málum

hefur sagst vilja vísa fólki burt á landamærunum sem hafi áður verið neitað um vernd í Þýskalandi eða hafi sótt um vernd annars staðar i Evrópu Merkel telur það ekki leysa neitt og vill að Evrópuríkin komi sér saman um lausn

í tvær klukkustundir í gær Merkel tjáði sig ekki um hvað þeim fór á milli en í byrjun fundar

Seehofer lítið úr því sem hún náði fram í Brussel þá greinir Spiegel frá því að óeining sé innan

fundur flokksins hefur dregist verulega og búist er við blaðamannafundi klukkan ellefu að staðartíma eða klukkan níu að íslenskum tíma mikið er undir fyrir flokkinn en í október fara fram kosningar í Bæjaralandi eða annar valmöguleiki fyrir Þýskaland unnið talsvert á og nú rétt í þessu greindu þýskir miðlar frá því að

segja af sér bæði sem formaður

og innanríkisráðherra Angela Merkel Merkel virðist því hafa haft betur og útlit fyrir að stjórn hennar haldi í bili deilu flokkanna er þó ekki lokið eina leiðin til að hægt verði að láta fólk vita að fyrra bragði hvort það sé með er að láta reyna á málið fyrir dómstólum eða að Alþingi setji sérstök lög þess efnis þetta segir formaður starfshóps um nýtingu erfðaupplýsinga

Dagný Ósk Vestmann Gunnarsdóttir greindist nýlega með þriðja stigs brjóstakrabbamein hún greindi frá því í kvöldfréttum RÚV á föstudag að hún hefði svo komist að því að upplýsingar um að hún bæri

genið svokallaða hefðu legið fyrir löngu áður en hún greindist og kallar

eftir því að lögum verði breytt þannig að hægt verði að láta fólk sem ber genið vita af því svo hægt sé að bregðast við í tæka tíð starfshópur um nýtingu erfðaupplýsinga skilaði á vormánuðum skýrslu um þessi mál Sigurður Guðmundsson fyrrverandi landlæknir gegndi formennsku í hópnum hún

vissulega ekki sú eina sem kallar eftir þessu maður verður að skilja það mjög mjög vel og ég get sagt það hér að þetta var mín skoðun líka hins vegar þegar við fórum að kanna þetta

í starfshópi sem var settur á laggirnar þá reyndist málið snúast miklu meira um lögfræði heldur en nokkurn tímann læknisfræði eða heilbrigðisþjónustu með öðrum orðum heimila persónuverndarlög og

ákvæði í stjórnarskrá um friðhelgi einkalífs ekki að upplýsingar séu gefnar án vitundar eða vilja fólks með öðrum orðum að viðkomandi þarf að leita eftir upplýsingunum við getum haft okkar skoðanir á því hversu gott og rétt þetta er en svona er málið núna röksemdirnar snúast annars vegar um þetta að virða rétt þeirra sem vilja ekki vita sem ég held reyndar að séu í miklu minnihluta en ekki samt núll en sá réttur að vilja ekki vita má hins vegar ekki verða til þess að þeir sem vilja og þurfa að vita fái ekki þessar upplýsingar sem þeir þurfa fólk getur sjálft óskað eftir upplýsingum um hvort það er með á arfgerð punktur is en Sigurður segir það flókið mál að fólk fái upplýsingarnar að fyrra bragði eina leiðin til að láta reyna á þetta eða leysa málið á einhvern hátt annan en þennan það er í fyrsta lagi að fara með málið fyrir dómstóla það hefur ekki verið gert eða hins vegar að Alþingi láti til sín taka og setji lög sem heimili að gefa þessar upplýsingar á þess að leita fyrst eftir samþykki viðkomandi þetta gildir ekki bara um

krabbameini í brjóstum og víðar heldur líka um aðra erfðasjúkdóma blóðfitur og fleira um áttatíu og átta milljónir

ganga til kosninga í dag kosið er til forseta á þing og í sveitarstjórnir kosningarnar eru sagðar þær mikilvægustu í sögu Mexíkó kjörstaðir opnuðu klukkan eitt að íslenskum tíma og loka klukkan ellefu fjórir eru í framboði til forseta og kjörtímabilið er sex ár

honum er jafnan lýst sem

þetta er í þriðja skipti sem hann býður sig fram til forseta stuðningsmenn líta á hann sem mann fólksins en andstæðingar segja hann

kosningarnar fara fram í skugga gífurlegs ofbeldis glæpagengi fylgjast náið með framvindu sveitarstjórnarmála og hika ekki við

að ráða af dögum þau sem þeim líkar ekki við yfir hundrað og þrjátíu hafa verið drepin í tengslum við kosningarnar en hann þykir hafa leitt landið á ranga braut spilling er víðtæk yfir fimmtíu

af þeim hundrað tuttugu og sjö

sem búa í landinu eru undir fátæktarmörkum glæpir og ofbeldi hafa

hefur aldrei verið hærri helstu kosningamálin eru því fátækt spilling og öryggismál borgaryfirvöld hafa samþykkt að veita sjö hundruð og fimmtíu milljónir til að kaupa verslunarkjarna í Breiðholti eftir að eigendur neituðu að taka þátt í í uppbyggingu svæðisins

stefnt er að því að blása nýju lífi í hverfið og styrkja menningarstarfsemi utan miðbæjarins

í vikunni en unnið hefur verið að kaupunum síðan í nóvember í fyrra

tveir til sex var keyptur á fjögur hundruð tuttugu og sjö milljónir sem er um tvö hundruð fjörutíu og átta þúsund krónur á fermetrann

ellefu var keypt á áttatíu og fimm milljónir eða þrjú hundruð sextíu og fimm þúsund krónur á fermetrann og Völvufell þrettán til tuttugu og eitt var keypt á hundrað níutíu og fjórar milljónir sem er um tvö hundruð þrjátíu og tvö þúsund krónur á fermetrann við höfum verið

endurnýjun og uppbyggingu

núna þarna voru margir eigendur og ekki náðist full samstaða um það þannig við ákváðum að stíga

endurskoða skipulagið leyfa meiri uppbyggingu og hleypa í fundargerð borgarráðs segir að kaupin séu liður í því að efla Breiðholtið sem sjálfbært hverfi og

og að íbúar þurfi ekki að leita langt yfir skammt eftir sjálfsagðri þjónustu þrír borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn kaupunum í bókun þeirra segir að aðkoma borgarinnar að uppbyggingu svæðisins ætti að vera með öðrum hætti en að kaupa húseignir fyrir hálfan milljarð sem sé algjör óvissa um hvernig eigi að nýtast dagur segir að öll uppbygging verði gerð í miklu samráði við íbúa

í miklu samráði við íbúa hverfisskipulagi um Breiðholt þar voru mjög margir sem bentu á að það þyrfti að rífa þessa kjarna upp fólk var mjög opið fyrir að fá meiri

en okkur finnst líka spennandi að vera með atvinnustarfsemi í bland út í hverfunum

munum við leiða fram í samtali við íbúana á næstu mánuðum stjórnvalda í Kanada við tollum Bandaríkjastjórnar á ál og stál frá Kanada tóku gildi í dag

hefur líka gripið til sinna ráða tuttugu og fimm prósent tollar á innflutt stál frá Bandaríkjunum tóku gildi í dag á þjóðhátíðardag Kanadamanna þá hafa verið settir tíu prósent tollar á yfir tvö hundruð og fimmtíu

bandarískar vörur líkt og viskí og appelsínusafa stjórnvöld í Kanada tilkynntu um tollana í lok maí eftir að ljóst var að stjórnvöld í Washington hyggðust setja verndartolla á ál og stál frá Kanada Mexíkó og Evrópusambandinu

bæði fráleitt og særandi að Bandaríkjaforseti haldi því fram að Kanada ógni þjóðaröryggi Bandaríkjanna þannig að hann neyðist til að setja á verndartolla þá sagði hún ákveðnar í nánu samstarfi við bæði Evrópusambandið og Mexíkó

brestir séu í sambúð þessara ríkja sem hingað til hafa talist til helstu vinaþjóða almennir borgarar hafa sumir hverjir ákveðið að bregðast við þessari þróun mála ekki hefur sést jafn lítið til sólar í Reykjavík í hundrað ár samkvæmt

Veðurstofu Íslands einungis sjötíu sólskinsstundir voru í borginni í júní það hefur engum á suðvesturhorninu dulist að veðrið hefur ekki verið sumarlegt það sem af er sumri Reykjavík var eitt komma sex gráðum undir meðalhita síðustu tíu ára og hæsti hiti í júní ekki nema rúm þrettán stig á sama tíma hefur verið mun hlýrra á austan og norðanverðu landinu í júní var hiti markvert yfir

meðallagi fyrir norðan og austan á Akureyri var einni gráðu hlýrra en síðustu tíu ár og

komma fimm gráðum yfir meðallagi hæsti hiti mánaðarins var tuttugu og fjögur komma þrjú stig í Ásbyrgi þann tuttugasta og níunda júní

svona keðjuverkun og samspil það er líka svolítið þannig að við erum óheppin með stöðuna á

þotustraumunum við erum óheppin með

báðar í einu sem virðast fóðra hvora aðra þannig það kemst ekkert annað að þannig þetta er var slegið í Reykjavík í júní

voru sjötíu komma sex sem er þrjátíu og sjö prósent að meðaltali síðustu tíu ára

og brennir gat í mæliblað skipt er um blað á hverju kvöldi og þá er skráð niður hve mikið sólin skein þau voru heilleg

í júní en það var einn sólardagur og þá skein sólin næstum því allan sólarhringinn þetta skýjafar og

þegar við erum komin svona langt niður fyrir meðaltalið þá þarf að leita hundrað ár aftur í tímann skilst mér það segir okkur þó að vissulega sé alltaf einhver breytileiki í veðri

út fyrir út fyrir þetta hefðbundna höfuðborgarbúar hafa fagnað innilega í þau fáu skipti sem sólin hefur látið sjá sig á öðrum dögum hefur verið kalt og haustlegt og hafa til að mynda sólarlandaferðir sjaldan verið vinsælli ég verð nú bara að spyrja þig hvernig er að vera veðurfræðingur í svona veðurfari það er alltaf gaman að vera veðurfræðingur ég er voða

búið að læra það í gegnum tíðina við erum náttúurlega alveg raunsæ og sjáum

ekkert að fara að gerast sem að snarbreytir þessu öllu saman á næstu tveimur vikum en við vitum líka þannig við bara reynum að gera gott úr

fjölskyldudegi í Víðidal í dag búist er við að tíu þúsund manns sæki mótið í ár bandarísk kona sem kolféll fyrir íslenska hestinum og flutti til Íslands fyrir þremur árum segir íslenska hestamennsku einstaka landsmót hestamanna hefur verið einn stærsti

landsins frá því það var fyrst haldið á Þingvöllum í ár hófst mótið með fjölbreyttri

og að sjálfsögðu var vinsælt að fá að

fara á bak þetta er mikil hátíð fyrir hestamenn og við brugðum aðeins út af vananum í dag og buðum

í dalinn frítt inn allir velkomnir þannig þetta er búið að vera hátið fyrir fjölskyldufólk líka sem hefur jafnvel ekkert verið í hestamennsku en hefur áhuga á að koma og sjá hvernig þetta fer af stað og lítur út

vera mjög skemmtilegur dagur í dag

vikuna það er bara átta í fyrramálið þá er bara byrjað hér á tveimur völlum algjörlega stanslaust alla vikuna og nær hámarki svona laugardag sunnudag næstu helgi þá eru svona aðalúrslitin og flestir í brekkunni þetta er algjör veisla fyrir áhugafólk um íslenska hestinn er frá Vermont í Bandaríkjunum hún flutti til Íslands fyrir þremur árum ég fór til Íslands

Háskólann á Hólum það hafði verið draumur minn síðan ég var tólf ára

caeli er sérfræðingur í frjálsri þjálfun þar sem hesturinn fylgir hljóðum og bendingum knapans með einstökum hætti hér sýnir hún listir sínar með hestinum

æfir sig í íslenskunni með því að spjalla við hestana mér finnst mjög gaman að tala íslensku

morgun og rigning með köflum um landið vestanvert en þurrt austantil hiti átta til tuttugu stig hlýjast um landið norðaustanvert það voru rosaleg læti í

tólf ljósmæður sem sagt hafa upp á Landspítalanum skildu sína eftir á tröppum stjórnarráðshússins í dag

segir stöðuna hræðilega eftir uppsagnirnar Angela Merkel Þýskalandskanslari berst fyrir lífi ríkisstjórnar sinnar samstarfsflokkur hennar hefur rætt í allan dag hvort halda eigi samstarfinu áfram dómstólar þyrftu að skera úr um hvort láta megi fólk

það beri illvígt brjóstakrabbagen þetta segir fyrrverandi landlæknir sólskin hefur verið af skornum skammti á höfuðborgarsvæðinu að undanförnu og ekkert útlit fyrir að úr rætist ekki hefur sést jafn lítið til sólar í júní í í Reykjavík í hundrað ár íslensk

er einstök segir bandarísk kona sem flutti hingað til lands fyrir þremur árum eftir að hún kolféll fyrir hestamennskunni landsmót